یہٕ چُھ جانورن ہنٛز انواع، مناسب دیکھ بھال فراہم کرنس منٛز پالتو جانورن ہنٛد مألک سنٛز ذمہٕ دأری، تہٕ جانورن ہنٛز فلاح و بہبود ہیوین عواملن پیٹھ منحصر۔